الأصحاب ديل حوبتهم براهم غير الاهل غير الأخوان الصاحب ده الرفيق وامين السر في أصحاب لمتم القراية في أصحاب لمتم الحلة في أصحاب لمتم الدنيا بي ونسوك و تونسم وبقيفو معاك معاك في حارتك لكن ما أي زول استاهل يتقال عليه صاحب لأن صاحبك كان باعك بيعتو حارة والمثل بيقول أبو القدح بيعرف محل يعضي أخو وما تأمن أي زول على سرارك وما أي زول ينفع يتقال عليه صاحب